أحب العيد الوطني العماني، الاحتفال فيه يجمعنا كلنا كعمانيين تحت راية حب الوطن والفخر بتاريخنا وانجازاتنا، والشوارع تتزين بالأعلام والأضواء والفعاليات في كل مكان سواء في المدارس أو الأماكن العامة، بصراحة ما في أجمل من هالاحساس بالفخر والانتماء، هو يوم نتذكر فيه كل شي جميل عن بلدنا.